माका स्वतः धोक्तो एक भाव आसा आनी माका तर जायो कि तो मझ्या भाषेन यूनिव्हर्सिटीन गेल्लो आनी फुडें शिक्लोळो। आताच्या जगा्न खूप कॉम्पिटीशन वाढला जणे करून समाज तुका तुजा काय तरी सापरेते सबीत करपाक जायं जालयार तुका कंपल्सरी या खर्चात पडतालो। यूनिव्हर्सिटीन वाचन तुका काहीत एकतो रावपाक शिक्तय तु, आनी एकतो योह जग फेस करपाक तु शिक्तय।